Allô pôlisy azafady pôlisy magnelingelina, akato ndre misy ologno kara hafahafa mitsikotsikotro tômôbilan'olo kara tsy eky asa angalatra zy ke are malak- malaky atô are malakilaky are, are niany koa tareky are niany tsy takatrana izy niany e tsy ande hilefa baka izy zah ndray mivôny akaty zah mivôny anaty alala hely akato zah mitelefôniny ana.